Njera te idhet më të gabuara çë sistirjën për qent është se qenë si i pitbull, i dobermann, si tjerë qenë janë perikolosëra dhe janë aghressivë janë shumë <hesitation> bujën shumë keq për fumijat e për <hesitation> gjindet më debull, si pleqt.